الى كان بزز عليك تعيش في جزيرة في الصحراء عام كامل دكر خمسة ديال الحوايج غادي تديها معك او علاش؟